Sɛ ɔba no apom atenetene a, dabiaa nsɔre a nde simma aduonu tenetene m’apom. Dabiaa nde simma aduonu tenetene m’apom sɛdeɛ ɔbɛyɛ a mɛtim anya apomden de atena ase nti sɛ dabiaa nde simma aduonu ne tenetene m’apom a, esiane sɛ nnawɔtwe no wom nna nson nti no, nnawɔtwe no bɛkɔ awieej no, ne afei nde dɔnhwere mmienu, simma aduonu atenetene m’apom ne maanya ahoɔden foforɔ.